li awajiib' e k'o kanma' xaqara' k'o kinab'aal <hesitation> lera' k'ax chikyan wa qab'an k'ax chikyan qana't ne chan k'o taq awaj che kek'ob' cha qachan rimal e awajiib' re jaay kib'iix chikran chikyan, lera' <hesitation> qas k'o kinab'al lera' k'ax kikna'an wa kach'ayan wa kayajan wa katak'mij wa kaya't kiwaay, wa kaya't kik'uya xa' rimal la' taq awaj re jaay, kib'ix chiran jun laj anee' mal qas rajawxiik kawilan wa k'o riwaay, wa otz, wa yaab' taj wa kawitinsaj, wa kaxa' laj riwe', wa kab'an renejeel k'o jujon che laaq' taj kaya' awuk'in chu' akaman wuxu' <hesitation> chila', xu' chan qas rajawxiik kawilb'ej wa otz kattijin che rib'aniik chiran kajpa' jun laj atz'ii' laaq't kayajan wuxu' kach'ayan xaq kach'ayan k'o <noise> rajawxiik kayaj wii' y k'o rajawxiik kaya'j taq kajpa' jun laj awaal rajawxiik kab'an chan otz kawilan wa k'o jun otziil rib'anan xaqara' otz kaya' jun laj ritziij re ki'kitemaal xa' kela' lara' otz kirna' riib' wa xaq jayoqb'a' laj tz'e' kirb'an k'a'n rimal karilan che qas kitijnek kayajan, rimal qas kitijnek kach'ayan. wa k'o jun laj ama's che katz'ulij taj wuxu' kamilma't riij kirb'an k'a'n kixq'iyin chek xaqara' kiwach'an chek rimal <hesitation> kirilan che ost kawilan kaaq' kirajij b'iik riib' rimal kela' kab'an chiran, taq ak' kajpa' cinb'aj <hesitation> k'o kina'b'al xaqara' kikilan wa otz kawilan lera' xaqara' ke qasnek, ke ki'kitek, keb'ixnek te' kawilan ket'oqwek, k'o taq kaal rimal otz kawilan renejeel awaj wa kaya' otziil chikyan, wa kab'an otz chikyan lera' xaqara' otz kiktzilij chawan. <noise>